මම සංචාරය කරන්න කැමැති මිතුරන් සමගද තනියමද කියන එක <hesitation> ඒ අදාළ වෙලාව අනුව <hesitation> ඒ වගේම මගේ මානසික තත්වය අනුව ඒ වගේම ඒ මිතුරෝ කවුද කියන එක <hesitation> මත <hesitation> යැපෙනවා. මොකද සමහර මිතුරො ඉන්නවා ඔවුන් එක්ක ගනුදෙනු කිරීම ඉතාම පහසුයි. ඒ වගේම මගේ අදහස්මයි ඔවුන්ට තියෙන්නේ. ඔවුන් යන්න කැමති <hesitation> මං කැමැතිතැන් වලමයි. ඒ වගේම ඔවුන් කරන්න කැමති දේවලුත් මම කරන්න කැමති දේවල්මයි. ඒ වගේ මිතුරොත් එක්ක ඇත්තටම <hesitation> සංචාරය කරන එකේ අපහසුවක් නෑ. මම ඒකට කැමතියි. නමුත් සමහර අය ඉන්නවා සමහර මිතුරෝ <hesitation> ඒගොල්ලො එක්ක ගනුදෙනු කිරීම ටිකක් අපහසුයි. <hesitation> එතකොට <hesitation> ඔවුන්ගෙයි මගෙයි <hesitation> අකමැති කැමති දේවල් වෙනස් <hesitation> යන එන තැන් වෙනස්. එතකොට <hesitation> ඒ වගේ අයත් එක්ක සංචාරය කරද්දි ටිකක් අපහසුයි. ඒ වගේ වෙලාවල් වලට ඇත්තටම මම කැමතියි තනිවම සංචාරය කරන්න. මොකද එතකොට මට පහසු විදිහට මම කැමති තැනක ගමන් කරලා මම කැමති තැනක නැවතිලා මම කැමති දේවල් බලලා කැමති දේවල් අත්දැකලා එන්න <hesitation> මට පහසු නිසා.